Ti tɨipei minmaba nigɨn waas, nat mangnyin atinyah abin gabini ɓyerru ye pəle, gɨlak lok maas ko tɨipei ga. Xuuwat kitwuiyung ni yanangha ama maa zheko maa shenshok, zam guya ni maa kyekai mi tyi eh yi bwa nawu, myebasa kogɨ sheko yɨi gyoi kogɨ sheko yɨi ɓwa, maa shenoshok nyimki. Yɨi bwa abi mang wulanghasu gaa swagha, ga swaghwu, gɨ pɨitpyok peiyasa etokgha nan, ghɨ pəghora. A khinkaigu maa bɨide tom yiyahe, gɨ poghorewu, gaa yarang kin yip gɨ pana, ga bannu kigu ga pinungnwu ga paan kyam, kyamgu akinnawu, gɨ iida, ga idu tula nam gɨ sam kyama wuei gɨ waade yɨiɓwa pangha. Nimgunaya, nima zwak peipangye maa zwak hiyewu, maa yirsa wui maa dyaang kin yib man. Yorok yip akin yorok yipgwa dyaangwu kigu a pinungnwu. Maa iyaangsa yorokyipang pina sonong kpap akin dangki. Ma yirhaye kindaagki sonong kpabu, mi tusina nan kɨn yorok yip pang. Zuu pyok peiya gu akɨnna wu mitus nimhana ɗong. Nimgu yɨi na shoknawu, mi wura kɨn dang lang ghal mi shuara tok miyuk mi tala. Maa dalewu, maada swaggha yang eh yiyah tulla. Yiya dullu, nimsa maa yisa ko nimguya ma tyisa dei tyiyung ba nyim mang <hesitation> pi gheki piya laghaiyu. Gade yinung wui khinkaigu maazwagghaiye, mi poghor ghayi gɨ pɨir yiyahe, gɨ nyok ghe, gɨ pi ko wane gu oanki gɨ piwu koya yɨya tullun wu, ga gyok yip gɨ tuh kyamawu toh, ga yimung wui. Gyaksuk ga yitni yippang a milem. Yip zwanu, sai gɨ dyaangha akin <hesitation> gɨ wura akin shuarak yippang. Gyaksuk gaa dyang yip pang nyim mang <hesitation> yirung pang a tang'nghal diyaak. Had da dɨm da pyalla, a byalewu gɨ suna nan. Gɨ tala pi kɨlab kopi bakilang a goonu gɨ dangina aa Ko kuma gidangina <hesitation> ayeguya meyim nokpei mapi gaan miginu, mipina gɨ yokga gi yukmigina kwal. Toh tiyepang, mɨ ga tiyung. Aye tiyungnwu, ga wud nak, ga wud <hesitation> dopti, ga wud <hesitation> bisung mai ko ga wud mai wang a khirina mai wang pang ah mukgha eya kuk shangha gabi shiha bidelu, gabak kipang <hesitation> gi timatir gɨ wuda, ga bak gɨ birkino gɨ wura <hesitation> a gɨn nyagwa, a təmong mye kɨim nyinya mi yɨi gheki yisa ko hin maggi. Ama ti bisung magu, kogwaki kaas ga kukha kugah. Ga pi gaan migin gɨ yara mang tang gyak kighya maa yemkama gɨn pibunk koya punghawu ga yemkamang gɨ wura abinaga mang kuk keiti amsiwu, ga bak kei sau ko kɨib gɨ wura piya eya twoma. Gadok shinungnwu, ko maa zhega ko ghena ta'awawu ga to gh gɨ fuugha dong twonmok; gha, a twomongha kyam nimguna ya yibwa pang maa tuksa ganglangha milak yirha wui mi shwarhina pangu ya nima shwar nimgu maa tiyung pangnyinu Mi paanhina yilangha ko gɨ sum zaagh migin, koga yukmigin gɨ pikigunaya pan miginu, gyak sukgwu maa ɓwoini labei migin mi shana. Zuu pangu gapi labe shaamu nima pisa. Gyak maa amiki wandei min wuda apiya. Gyak maa ami timas mi wuda apiya. Nimsa kam kab maashina adetikɨn nyimyii gaan <hesitation> ti yɨi bwa mana ti gyolpang, ɗong ɗong ngha laak gyaksuk kibuule pangga pisi ɗong, ga bisi ɗongnwu ga yem kaa masewu, ga dyi ningu yilangha panmang tok gɨ kad buk pang gɨn iyangha gimyes an shina zam gu maa tyi pei pang gyolu kenang.